मैं तो नाश्ता छोड़णा चाहूंला। दिन में दोपहर का खाना खा ल्यूँ, रात का भी ठीक से खा ल्यूँ, किलकि रात का खाना छोड़ की शरीर मां कमजोरी ए सकदी त नाश्ता छोड़े जालु ठीक रहू ऐसी शरीर मां ज्यादा कमजोरी भी नि आली और शरीर भी ठीक रह लु।